Ja jatotuina ine satona jo keenoo kuñu chuun yoo chi; jatatiina sa'araa nteyuu uua, nteyuu uua yuu jatatino nu nuvana chuun te ki'irate karuiniro mora te savare te natachaa sikite xichora te sara in nteyuu kua, nteyuu uua ja kua yua chintetyo yua ndoa naji yyoja kkitto yyoja este chovuoyo nu nteyun jiir tinana kua jii uu yaya kuoni te maratchooyo saani kotiyii'iyote, este chovoio nu nteyu uuan te este keeyo yua kuto nteyuu uua koa pollo yua jatatuoina kuñu chuu yoo.